Gne loko mainso koa zashy amigna midika zavamaniry izy io zashy, vo mahita- raha iahy zashy mahita ny loko mainso da avy da ny avy an-saiko voalohany resaky fambolea regny, <hesitation> zavamaniry amign'ny atiala, akoa koa zay zashy, zay ny fahazahoko anazy.